Vets mu ama berobeero ti en vanu tatasu me rova nor otsi pataba. Pa von atavi en vanu ko tsi patabana nara gogono sopo nora pa voere, ge ar nara totoananor ka gogonora pa voere ge ar nara totoananor ka gogonora moni. Pava onoto rovana tete piara en vanu. Bare a totoana ovenora ar vati sopo pekaovo ge ean ve kaovo. Pa tsa totoana nom. Kakokomana upas nom anan totoana ovenom. Totoana tsuk rova nom ar vati sopo pa siva pean. nan totoana ove nom. Totoana tsuk rova nom ar vati sopo pa siva pean. Nan totoana ovenom, panara tetenora ka tuana ka ta tsiar vati pa vatasu vovarara en vanu ge tasuem pa gono nau a arvati nan u enom tsa va upasene ma. Pear enu vei nara totoana nora ka gogono nora o pataba. Sese nor nara gogonora <hesitation> gogonora ka vav onoto tsi ar vati. nara nava onoto nora en vanu. Ko taim nara tete nora ka gono a kain ar vati. Senao kor gonoer ma pa tsiar nara u nora. Pa va onot rapas en vanu, ge eara koma kantom tamana. Tom tsinana veni pa enu peara kaorova ar nene kes vovore tsuk nu. Ar tsara tatao voa nora o tuana peara en vanu oyia rova.